To araŋ goono ga maa iri, hala ka sohõ ii goono beene ii man zumbu jina. Ŋwaaray kaŋ boro ga ŋwa ama te boro fo se a si te boro fo se. Sohõ ŋwaari fo goono kaŋ boro fo ga ŋwa nima maa ama maa kaani a san dan hay kulu a si maa hay kulu. Amma boro fo wo d'a na ŋwa, a gan dan gunda doori, wala mo a man dan gunda kar, wala mo a man dan gaa hamo a si maa a kaani, a gan dan boŋ doori,a g'a dan yeeri, a g'a dan gunda kar day ama kwaay kwaara banda. To kulu ŋwaaro din kaŋ a ŋwa no a manci a ŋwaari no, a se no. Amma boro fo d'a na ŋwa a si te a se hay kulu, kala lokaco din day no nga wo ga maa gaabi nga hamo fa haray. Amma boro fo wo d'a na ŋwa a gan dan hay kulu a ga candi ka a se. Gunda kuubi, gunda doori, boŋ doori, gaa hamo a si hin ka te danga nga ma si hin ka hay kulu te. Sohõ Furkusu nooya ban boro fo yaŋ goono d'i na Furkusu haŋ kaŋ sinda Wa, to niga di aga n'i dan jirbi, aga n'i dan jirbi bora ma kwaay kani nima di danga bora sinda baani no. To Furkuso kaŋ a haŋ no a si te a se no. Yaadin no ŋwaaray i goono borey i goono daban daban yaŋ kaŋ yaŋ ŋwaari si te i se. Ŋwaari wane ga te ni se, ŋwaari wane si te ni se. To yaadin no ŋwaaray goo da. A se no ŋwaari din di a man kani ni bina ga, ma sana ŋwa kala ma fayda.